<hesitation> عدد ازواج الاحية اللي عندي اتنين كوتشي، اتنين في اتنين بأربعة، وعندي اتنين جزمي كدا يبقوا أربعة وأربعة تمانية، وعندي تلاتة صندل كدا يبقوا ستي، ستة وتمانية كدا اربعطاشر، و القباعات عندي نا عندي تلات قبعات للصيف وللشتي عشان تحميني من اشعة الشمس. والنضارات عندي نضار شمس ونضارة نظر.